اه أحلى ذكرى عندي وجت كنا نصيفو عند <hesitation> جداي ونلعبو في الحوش <hesitation> العيلة ونجعدو نحكوا في قصص في الليل الذكريات هادي مهمة لأنها علمتني قيمة العائلة ولمة الأحباب.